بيوم من الأيّام حبّيت روح عالكافيتيريا أطلُب ئهوة وئُعُّد إتفرّج عالمجلّة لأنّي كنت كتير زهئانة، فا كان في تنين <hesitation> متزوجين بي هيدي الكافيتيريا عالطّاولة يلّي حدّي فا لفتني حديثُن يلّي كانو عم يحكو كانو عم يتنائشو بي موضوع وكان في مشكلة بيناتُن وصوطٌ شوي طالع لا عندي فا أدرت إنّي إٍسمع أصّتُن <hesitation> كانت المشكلة بيناتُن حسب ما فهمت إنّو هوّ وئتا <hesitation> ألّا إنّو عملي غدى عازم أهلي لا عنّا آم الزّوجة ادّايئت كتير وآلتلو إنّو أنا ما آدرى أطبُخ وما فاضية خلص مندبّر حيلّا شي من عنّا من حواضر البيت، هلّأ- هلّأ هوّ ألّا أوكّي ماشي ساوي الأكل، تاني نهار صارت وئت العزيمة بي دئ الباب بت- بتفتح الباب الزّوجة بتتفاجئ إنّو هولي أهلا فا بتدّايئ إنّو هيّ ما عملتلُن أكل بي ليئ بي ئيمتُن فا بتدّايئ كتير وبتفوت على تاني أوضى <hesitation> بتتّصل بي زوجا بتئلّو ليش إنت ما إلتلّي إنّو أهلي يلّي جاين المعزومين؟ آم ألّا ما هنّي أهلك هنّي أهلي وأهلي هنّي أهلك <hesitation> إنت إلتيلي ما آدرى تطبخي وأنا ما أدرت أتراجع عن العزيمة تبعيتي وبي ما إنّو أهلك الّي جاين منّا مشكلة. طبعاً كانو عم يحكو بي هيدا الموضوع بي- بي إنّو متل عتبانين على بعض هوّ عتبان عليا إنّو- إنّو لو أهلي أنا كنتي ما طبختي ولو أهلك كنتي طبختي ما هاي نحن أنا ما بفرّئ بيناتُن ليش إنتي عم بتفرئي بين أهلك وأهلي؟ إنّو ولو هنّي أهلي بي حبّوكي و <hesitation> بيتمنّولك الخير ليش لمّا ألتلّك إنّو أهلي ما حسّيتي حالك إنّو حابّة تعزميُن أو حابّة تستئبليُن؟ وبس شفتي أهلك ألتي يا ريت عملت العزيمة ويا ريت عملت الأكل والطّبخ لي؟ تعلّمي من غلطك و <hesitation> ما تكوني بي هيدي النفسيّة خلص بس نألّك إنّو في عزيمة لا أهلي أو أهلك عملي هالشّي بي رحابة الصّدر لأنّو هولي أهلنا ما إلنا غيرُن. بي نهاية الحديس من كلمة هون ومن كلمة من هون أدر الزّوج إنّو يقنعا وهيّ اعتزرت منّو ومشي الحال وآلتلو عزوم أهلك بُكرا على الغدا لا أعملُّن أحلى أكل وأسبوع الجّاي بعزُم أهلي.